<hesitation> agisi kuduudin kail kon dabisa innan, da taka jabo kon aglagn inan, kuurka innan, farriga innan, gerguurka innan, deshkoga innan, deshkoga innan, tani kira goni deshko <hesitation> yala diya in dime kon an irbirilin <hesitation> ingon an irbirilin dime leken gon digdan taka irbeakudogo.